Mul um küländki ütskõik, määntse panniga ma praadi asjo. No siski parõmb um, ku um sääne niiüteldäq kivimustrinõ pann. Tuu kuigimuudu, ma ei tiiäq, kuis tuu keraamiline vai, sääne kivimustri pääl. Tuu kuiki ei võtaq nii külge ja um sääne, pidä ka kavva vasta.